Toetrandra amin-drô Bangladesy àby iô ndraiky mandomando, maiky, avô malen̈y karàha zen̈y. Lerany maiky zen̈y izy kômansy fanjava marsa iô. Leran'izy malen̈y aminjay kômansy fanjavan'ny. <hesitation> Lerany maiky kômansy fanjavan'ny nôvambra edy ai. Lerany malen̈y aminjay kômansy fanjaven'ny marsy karàha zen̈y.